Voamaigny mety aharo ôhatra <hesitation> tsaramaso aharo makadrodro makadrodro zany aminay akagny makadrodro zany zany atao hoe kabaro volagninareo etoy i, regny samby fôtsy regny aharo abakeo zany mba tsy hampihinagna vavony azy zany asiagna siramamy hely de raha zany koa atao voanio fa tsy atao be menaka fao satria samby raha mavesabesatra hohanigny zay zany, magnan-ja-.